So tawii mi heɓi yeru, mi waɗa njangude nguurndam, njangude ngal e waɗude hay ɗum e njam. Miɗo njiddaade ɗum sabu ɗum waɗa mi waawde njokkiirde e nguurndam ngal.